I coccodrilli deuvian e mascelle un pö comme tutte e bestie, e tutte e creatue, no sò, pe strenze e cöse che tëgnan in bocca. Pöi se l'addeuvian anche pe fâ quarcösa de stranio, de particolare, no ô sò, aggiæ paçiensa.